Jää u, é náá’ fí kié’ u, u ta e náá’ fy kié’ e re jɇɇna míína ‘nɇɇ ro’ e re jɇɇna míi na e la <hesitation> la la re ‘nóóra dxíra, e la re jmⱥ’na dxira, la re xííra dxíra e kie’ ‘néé’ e jöba.